Tena hainao foana ny mampifaly anah na de malahelo aza ah, tena mankasitraka raha ohatra zany hoe tsy teo ianao de tsy haiko hoe mety misy olona nahavita nampifaly anaha foana ve? Rehefa malahelo ah de hainao ny zavatra ilaiko, hainao ny zavatra tiako oh, hainao ny zavatra m-mety amiko oh, hainao hoe inona ny zavatra ilaiko amin'izao oh, tena mankasitraka.